कुत्ता और बिल्ली में अंतर जे है कि कुत्ता का सरीर निक बड़ो होतेंयो, बिल्ली को छोटो होतेंयो। कुत्ता ज्यादा बफ़ादार होतेंयो, बिल्ली नये होंतेइन। कुत्ता बहुत कम सोयतेंयो, बिल्ली निक ज्यादा सोयतेंये।